عشان يخف التوتر الي تحس فيه لما تتكلم قدام الناس لازم تتدرب على هالشيء بروحك مثلا مع صديقك ال- المقرب او أي اشخاص تحبهم او تثق فيهم ويعني <hesitation> تتدرب معاهم وبعد انك لازم يعني تشيل من بالك انه الناس يعني بيحكمون عليك يعني تكلم يعني كأنك تكلم روحك يعني لا تعطي وايد انتباه حق شنو الناس ردة فعلهم